Greece no kwbangma jorao salka bwkhakni tongmungrokni cradle hwnwi sajakgo aboni koktwma swkangni jorao simi se wngwi tongo. A hasteo Athens tei Sparta hai khe kotor kotor kamiyung hasterok tongmani. Abo borokrokni thanithani uansukmungni tei rangchakni thani kotor kotor samung tangwi tongo Greek hasteo byzantine haphangni bisingo tongmani tei aboni ulo charsho bisi jora Ottoman haphangni thanio klaikha. Haste atharosho ekkuish bisio swkang swkang mankha tei aboni ulo khe kwtal kwtal haste wngwi thangkha tei bini hukumu kwbangma tongo. Greece hasteo swimung science tei Olympic khelamungni bagwi chubachu khlaimanini bagwi sijak.